Eke kekogusa ase eng'encho oroche chinsa echi chionsi pi, ase rituko, atoira chinsa ikomi na ibere ase omogaso. Gwaakire korwa mambia, wa baka chinsa echio gwakora, bono koyea eutoke, egere eyende emane korara oo. Bono nabo omonto buna goeta iga gwaetanana ake iga goe kwayea chingaki, gekwoma ake iga, kwamana koyeirora, yamana koreta rende, obu obuya bwaye, naria omonyene akorora buya agoakane. Bono rende, ase ensemo eywo ase ensemo ya chirangi echio nabo chikoba chingiya naende ekero ogoretieee abanto baria abamanyi bachiakera ase amatuko amange nabo okongenda rituko erimo kwaboria omonto ng'aki oyo omanyete mono gokobua, kwarigia obosemi korwa ase are aiga ng'aki ngokora, ogotebia, egere chinsa chiago chiana gosuka, otari koba bosa igo okona korigia ng'aki okomenta obong'aini na echisemi chia ogokora egasi eywo yago, egere ekoe amatunda amaya na abanto bagoke naki, egasi ya omonto oyo agokora na engiya ekoba, egere nari ekogera kwarangeri bande kera chingaki, tokonyora bono kobwate mochando ase eng'encho gwaikire komanyekana, gekokoira atambe naende nabo okogenderera gokonya abanto bago na eamate yago, ekero omenyetee na abanto abwo buya. Bono, ko yaikire chinsa iga naakire erangi yabeire gochi chinsa isano na ibere iga chia mogaso, nabo omonto okogenda ande iga goseee ase bakorosia nonye na endagera iga, kwagora.